Ën Spagna a ie ël re e la regin-a cume ën Angletera e al e ün pais ëndua a fa caud, a ie tante lenghe e dialèt divers e più o meno lë spagnöl a zmìa a l'italian cume lenga